Mebɛpɛ dɛ mebenya m'ankasa me hɛnkafo kyɛn dɛ mebenya m'ankasa m'edziban noafo sinatsir nye dɛ, obi a ͻbͻnoa me edziban no, munnkotum m'aggye no edzi dɛ sɛ onya ͻtan bi ma me a obotum dze owu dur egu m'edziban mu ma meedzi ewu na mbom dze hɛn dze sɛ biribi rekesi a, metse mu bi ntsi ma obesi biara mubohu ma ͻrokͻ.